तन ता मैं हर प्रकार का कपड़ा पहेंदू छू लेकिन जो मेते सबसे जदा पसंद छ सू छ ढीलू कपड़ा और होनू चहीदू कॉटन का जान हुएगी कुर्ता पजामा धोती यान पोशाक मेते बहुत पसंद छ।